दांत ब्रश कू उद्देश्य हुआ है दाता ना सफ्फ़ रखणू। जेका चीज़ आपां खावा जेका चीज़ रू आपांन सेवन कर जा की चीज़ आपां पीवा बिनू आपरा दात खराब हो सका है। तूं दंतब्रश बिन्ना साफ राखणा में मदद करिया करा है। दाता में एक आदि बैक्टीरिया हुआ है जो दात ना नष्ठ करना रू कम ही करया करा है। अन्न ना सफ्फ़ करना री वास्ता दंतब्रश रू ही उपयोग करणी चाहिए। दंतब्रश रू उपयोग ज्यादा तर्र शेरां में होया करा है मना आता तुं रुखड़ा रा ज्यादा प्रयोग होया करा है और बिनू ही इस्तेमाल हुआ है। जेका तन्नो होया करा है निम्दा रू बिनू ही दात सफ्फ़ करया करा हा।